Bí nanţee ná bëfá, unfom yëkësan wun, mayank wël dí mariama andee. Anbí dee kápom unduka ţúuwa ţun áa uway báyink, andee uway andëmba pëni. Ambandí enţúuwa ţí, uwora uwí mbandí enţúuwaţun atënki ngënku mbëram mun, amënaw jeen ţúuwaran anţúuwar anakaka kur unfom andee uwël wí bancësan wun. Ambá aŋabá kënko ampíinţ amëndu mëndúuwin. Á uwël uway á umani uwël wí banjúŋ wun abandoo bënjílan <hesitation> mënkër mënjankal abafuc ambatú ţú ţël ná mënjákata, mënkajan cíţ nţari uwël uwí banjúŋ ná wun uway. Ufom uncí dee mul, ŋal umpom uwí bañaan cink bundee, ufom apeelan uwël mënginjan dí ulef ñaan. Pasëkin uncínd ndënjá dí ubabú vitamin má balund bacak bënjá apelan wël mënginjan dí ulef ñaan. Uwora uwí bañaan këndee ufom, abundee uţëb unkay, abundee umpum, abundee unjambu, abundee pëndee baláaj ita ilofaŋ. Umooj jooţ lingi lingik bañaan, aronjá ñaan kací nayësal píraŋ. Bunjeenk bunjá ank ngëleemp, <hesitation> ulef njí kande ink abunjá bujá uleemp cíwun kacëli ajá bëkël uleemp uforësa. Anjá bëkël wawu má mee kaloŋ uleemp uforësa acëli má pëmooj awaţa. Pëmooj jooţ uwaţa ocí kaloŋ uleemp uforësa soŋ abí kajá unú uwí undee wunk kampíinţ omatëbá kanaţa ineeţe ambísan pëndoo koowí ká wí pëndoo. Ŋal kandayi anká kayir, aká bínjank kamaŋ keemar imënţ yun abá wáap ink njí kandee ndasum. Kandeena unkëŋ bëfá uwël wí manjakú banjon joonjá wunkëb bëfá.